Ny problemo amin’ny fiketreha hany zao lafa amin’ny plasy mandomando regny, le izy le m- l- le izy mandomando zao de ohatry anao zao hoe hamelo motro, le raha mando ohatry hoe kitay regny, charbon regny no hampirehetinao, mety tsy hety hirehitsy. Eo koa ny he petsapetsa regny de kamo anao zany hikarakara hany igny. Sartia petsapetsa marikoriko zany e.